ʻOluʻolu ke anilā ma Palani ma nā mahina ʻo Iulai a i ka mahina ʻo ʻAukake. Ma kēia wā, ʻaʻole huʻihuʻi loa ke anilā a i ʻole ʻaʻole wela nō ke anilā akā he wā kūpono kēia no ka huakaʻi ʻana i Palani.